yam sa makan pokok sa lipia mane, jajan em tala lipia tam una walam umtika lalam eta, tam una lawamete ehu, tam weti. Weti ehu tam laame, umlaamere isin, tam una lawamete re haere utam epe, oepe ehu, ta'e otem umrahere lahamelu si weti, si haere hueru ta'em mosa isin helu, tam suwaela yope amane umahinai yuna asoi yuna wautune biti asona tam an. Mansa tyao mo pari pari, ta'e si irelesin si una si tunupa'u leuwe, si tunupa'u tae si unae, si rira'e, ta'e mutu si tue ero ero olama talaasi ta'e heru am eu umhaere helu wetihelu hintenumete seme turus, ta'ehu tae si unahelu. Lama si weti ehu'etam tau lasahelu, taulasahelu tam unae wetihelu, wetiehu'e lau haere losa ana huturua, hututelu tasi tunu pa'u, siuna pokonya si nalo aanele, kalu i an tam yan sahae? Kali weti lipia, tai hesi roe, taere te'i ehuhe si lawa helu, hese lawa itala ipa'a rasa papuraowana, itare haire helu lawa ehu'e, tai i ewi saire sua, tai himten helu euya sua. Euwasua ehu tai tala aihaire ni wasa waute ni ke sa'a tae ama mahaina si, si biti asona tei an, tai muturwem. Muturuwema apalawa, tai eu hesi tanei helu, hese tanei, ta'i pa'arasa se i una lawa se, i una sahae mane. Ipa'a talalawa, i eu molama parang parang bisa tam, au memena si anase, harus pa'atane me he tuine tuine supayai mosaire rehe hasil leana, kalu i una tam maiuna ititi hesilae, kalu tuine tuine neni hairi na tae i tanela haire pulawane iyo, lipiya, niyele, sokolate, niyele nalo'o hartai kalu iweti lipia masai inalata'i nalo'o si saele ni an, yuna walei sin Pokonya saere huaru kananpergunanyaany neureure saha mane unae na lauliu enamata reye lain pakeinele santan saemane yunae kalu yunatama mae yunatama nala sae tahe hiten helu yei yeulawa witunwa taraeyou kamongmahinae sinanoe na an kamong mahinae sinanoinaan yantaman ikowake sae baru moaan supaya makuwati kotohanmsa bisataham yan naloi ikowati etanei. eu muhama, wei seraue. ihae ire iruhai mane iton kasipi kasitelu tumalai ehu, neilei an inena utane, inana isae mane lalu pepesiana sita inten seuni surai suhelu itu tapelene, ituru yohi morata rompemare, neili monsahe ten eri lier mosa tama momenasi si unaru nau putaru ya'e, tau putaru sae na apale? Kalu haersa tam sa putaru, jaji di heru roroe, si rabuseru, si onaro lama tampa yang pason pason nolo nolong, tamsa i an sahae? Lalu munten helu yeu i ihi eu helu, tae olama heu tam tai suwama, suwama ilai ae ruruhesu eu lau, lau sa hi tam lau sa ai, lau i haereru inana hareru humten helu semhelu. Ta'e lamatae i eu umpayala, tai watiama lipi ainsa helu, nai una wama wera na i an, tau tam sa i an sahae? Itui wetiyei unaroei tili aana leuwe, ipaisaya haka lai amane, ilahura yoraro lau mana, mana nalo si an. Na haire ka tamsa bisa tam, laumata'e saire una eoroe roe nam tunuo lou isi lou ause, isi nalo'o maheli eru se, nai mosa kepen, kalu am sa imosa kepen sa lauwa yana ya memena si, si masa kepen lauwa, sae si weti lipia, si tanelawa, nalo'o si aheliya nalo si masa kepen, na si ale minya tanah, tasiye, bawane, pokoknya eru eru me ne si ta si niya kepen saire mane, tepamuru re ma tanei paatane segala, re pulawane, re niyeli, re pala, nai memang pepesi si tane mo si tane huhuri hori mane, kalu tepamuri me kanea lau he ana, isomae sa lau remesa sai pahutane ana imosahe ana, tanei huhuri mo sa sapuhori, keluarga si na mane yo haloi isa'a, isa''a nalo ni hidup le'eyo. Hidup di pokoknya seina mane ohai na luma, lama'a si yo, na lo'o sae mane, nai ehuhelu, ipatanhelu. segala, kalu utane ina sahae? Tei i eu i, isa'a mniela tipaya'i ihi, itolaru, tai hiyehuru, sisisru, ehueru lo. Na lona lamao, nalo'o saire la ma hesa mata neiya kalu hecawalu mo la'a segala sa ane kepen, e ane kepen mere sai hese lai tola manene tupaisase ama soklat kalo re huwai yo nolai mo sawa kepen. Purawane kunse me le'e, mo kunsae mane kalu ini atam mai wasa sahae?